Maro ñ'antony ilà ñy ôksizeny aminy lasitiky, ñy voalohany: -Hañafoaña mba tsy hampisy ñy hasarotany ñy fiaiñ'olombelo lafa marary, manahakan'izay koa, ñy fitsaboa, hañampea ñ'olo marare, tsy ampy ôksizene hampiasà aminy ñy rapolany.